لو سافرت عبر الزمن مدة أسبوع بالمستقبل ممكن إني أتحقق من الأخبار، أكتشف الأخبار، نعرف الأحداث المهمة، التطورات اللي حصلت، أو إني أقيم النتايج والقرارات -اللي- اللي أنا إتخذتها، <hesitation> أو أجمع معلومات حول التكنولوجيا ،وإتجاهاتي الجديدة، أو إني مثلًا أخطط -للس- للمستقبل، أخطط لمستقبلي، <hesitation> أتواصل مع الناس الآخرين مثل: أصدقائي، وهيك.